अगर मै दुनिया मा आखरी इंसान ची ता मि इन करुलु की जु मेरी प्रकृति अर जानवर वोला ता ऊ दगडी आपा दोस्ती करलु अर अप्रु जीवन काटुलु नि ता मै आपु ते इन समझोलू की मेदे भगवान् छिन, भगवाने छिन जु ये धरती मा अकेला छिन इंसानता सब चल जोला पर भगवान् जू चीजे दुबारा रचल।